Sakafo anisan'ny tsara ny lojy a- alona izy io, alona ndray andro tontolo. De rehefa alona ndray andro tontolo a, de avy eo totoina, de rehefa raha avy totoina de alefa ao am'zay ny hanitra kely majinijinika isan-karazany ohatra tongolo gasy de bolabolaina, rehefa bolabolaina am'zay de maka menaka mamay be de endasina.